Li ponti servinu a li muratura o a tutti chiddi pirsuni ca travagghianu ni la costruzioni, ad acchianari e putiri travagghiari a granni autizzi, unni senza lu ponti fussi difficili arrivari. Li ponti si utilizzanu ni la nova costruzioni di palazza ma anchi ni lu ristoru. Li ponti sunnu fatti di ferru e c’è bisognu di na certa abilità ni lu muntaggiu. Solitamenti ni la parti esterna si metti na riti pi evitari di fari cadiri stigghi o autri cosi mentri si travagghia.